Eey pijirleeji nate ɓosooje ina mbaawi jaateede e ñeeñal ngati ko maa miijoɗa mbaɗa nate ɗe ɓosooje haa weltina sukaaɓe e mayɓe- mawɓe fof. Ɗum noon ko hakillantaagal tigi. Naamni ko ñeeñal.